Karazane légume miaraky karazane voankazo hoaniko mandritry ny herignandro: karazane voankazo raiky avao akondro, ray kilo isakerignandro laniko amign'akondro, de karazane legume koa izy a <hesitation> a <hesitation> ino pomme de terra, da karôte, da arikovera, <hesitation> io zany ray kilo e fitambaran'io.